اغرب حيوان <hesitation> شفته كانت دودة جسمها مقسوم والقسمين يتحركون ما ماتت، <hesitation> شفتها بالحديقة، وشفتها يمكن قبل كم شهر بس كانت مرة غريبة، وحتى لونها كان بنفسجي، فكانت كلها غريبة.